<hesitation> من إنجليزي لفرنسي أصعب من فرنسي لإنجليزي. فا كانت قول يا ريت أنا وزغيره اتعلّمتا مع إنّو من الصّف السّابع كانو يعلمونا يّاها بس شي كتير بسيط، وبس- بس هيك ال grammar يعني ما كنّا نفوت تفاصيل اللّغة هيك اصص بسيطة. وكل شي نسيته يعني مش إنّو والله من أنا وصغيرة عم بتأسّس عليا عم بِسمعا، ما كان في حدا يعني حولي بيحكيا للّغة. فا كبرت وخَلص بس ال- الإنجليزي هوّ الّي علقان بي راسي. <noise> فا بقول إيه يا ريت اتعلّمت فرنسي. ولا اقدر علّما لا ولادي، و إذا بدّي حُط إبني بي مدرسة بتحكي فرنسي مع إنجليزي، لا اقدر تابع معو أنا بالبيت وعلمه بس هالشّي ما- ما صحّلي. فا إن شاء الله أنا ناوية إنّي حط إبني بي مدرسة بتعلّم إنجليزي وفرنسي كرمال يكتسب اللّغيتين- اللّغتين، وحتّى لو ما أدرت <hesitation> أنا تابع معو مُمكن حطلّو مس <hesitation> اتّابع معو اللّغة الفرنسيّة، أو بالمدرسة يعني هنّي يكونه مسؤولين عن هيدا الشّي.